Eh woodi wuro mi mwdi yahugo bedon wiya wuro man rivers bedon wiya dum patakot ndemi yahi babal man weli am masin ngam mi tawi hundeeji duddun jei mi laaran mi laari dum bo weli am masin mi tammai mi laaran bo.